بالطبع يمكنني ذلك فلديهم اولا التنوع الثقافي الكبير لانه مزيجا من التقاليد واللغات والاديان ولديهم الفن والموسيقى <hesitation> وايظًا الافلام والتلفزيون <hesitation> فهوليود تعتبر مركز صناعة السينما العالمية ولديهم الرياظة والأعياد والتقاليد وايظًا الاطعمة فالطبخة الامريكية تأثر بالثقافات المختلفة.